Kua tëtä argelia jaenungañovi, como pais Africano, mbatï ou seäka pe de que kuapeko <hesitation> iroï jenda <hesitation> se jaeva ipuereko kuape mas araku, mas arakuvo, jare kuarai jaereta ipuere <hesitation> oikua, erei se mbaetï aikua kiraiko kua, amopiensa de que paises africano jeko pegua que por de mas araku que iroï.